Kua tëtä china jaeko oajaeteye, omboete iyɨpɨ reta oeya supeva, añave rupi jaereta jekuaeño omboete, oaɨu, omokañi iyɨpɨ reta oeya supeva